Kua̱ sá ku̱nia xi sá ya̱ ike setíñanée̱. Xi setí, xi setíñabáne̱ kua̱ sá ya̱a tu̱se̱ kámatsíjienna kée xí chinba̱ne̱ kua̱ sa minú xi kátsíke'onnanée̱ sa ya̱a sá ngu ndabá sá sá ñú tsjíé titjámejíanné kua̱ xi sa ke tu̱ ngubéjta ku̱e̱tsu̱ba̱ kjayáane ku̱i̱ndúyaané kua̱ ya̱ tsike'onnina xí ndababáne̱ kua̱ xi majñúne̱ a̱ndé ya̱ titsúbána xí xi tibakajngayanabane̱ ku̱a̱, kúsín ku̱a̱ndániñanée̱ nga ya̱ sá setíñanée̱ kua̱, kua̱ ku̱a̱chjénna xí xi tsúra̱ mi̱e̱ sá sa ku̱nia xi xanbáne̱ kjúáxaña xí ndsu̱kuaá kjúayañané sá majínne̱ kua̱ ndé kúnímíra̱ sá jku sétíñané kua̱ te̱ ma sá ku̱nia xi chju̱ti̱ba̱ne̱ fáyaña ndsúkuanee̱ sá ma majínne̱ te̱ ma sá ku̱nia xi tsúra̱ mi̱e̱ne̱ xínie chínga̱ne̱ kua̱ ki kikioo̱ machjennané ya̱a sa sá ya̱a setíñané ku̱ sá fajienjínnané kua̱ te̱ ku̱i̱ndúyaaníñanée̱ inda inda fajienna kíóo̱ne̱, kua̱ ku̱a̱sín sá sá xi setíñané ku̱a̱sín, ku̱a̱sín ñáñane kua̱ sá ku̱nia xi ya̱a nchatí sá ni̱xti sa yanúne̱ kua̱ ma fáyara̱a chjúti̱ fayara̱a ku̱sá sá minúu̱ sá ku̱nia xi tsúra̱ mi̱e̱ kee na̱tsu̱ ni̱sikuine̱ te̱ ma fáyara̱anee̱ ku̱a̱sín inda inda béndujíénnira̱ nde̱ne̱, kua̱ kúsin yaniñané sá sá setí kua̱ káma, kama aní kua̱ tibesúnda ngúne̱ ike ba ncha xku̱n ba nchane̱ sá sá ngu xi ndi níxtiba̱ xi setíne̱.